<hesitation> ɓa habeza lafiara-han oyi a habezu o bepɛ ami mi nin ozan na'anro mi nin hozan canma-ro ho minin um o duru minin donc to o le'aro beɓɛ boni um tomu meya se han obɛ man bere